Ja ku xidaá njia xeproducirxi ve'exi xeproducir por medio de ja ndiukuxi, la'a ite la'a vara yuku tajavarita jandiuku jaanda'avi xeedexi ve'exi tiuku ko nyuunka xukaanixi taja xidaá kaanixi xeenixi nyuunka nuuve'exi xeeva'axi la'a ite ndiukuxi ite xeeva'axi ve'exi nyuunka xuukaanixi nyuuka xuuta'avixi da'axi.